לו כנת מצטר נבני מסתעמרה פי אלמריח׳ ראנדי מעאיא ח׳מסה דיאל אלנאס לי ענדهوم מהאראת בחאל אלמהנדס ואלמיכאניכ ואלאקתראוניכ באש יצלח אלאג׳הזה ויהתם בבניא אלתחתיה, תאניא רא נאח׳ד טביב באש יעתאני בצחתנא, ותאלתא רא נאח׳ד שי עאלם פאזזראעה באש יזרע אלמאכלא, ראבענא רא נאח׳ד שי ח׳בירה פאלהדארה ואלתנ׳דים באש ינ׳דם אלחיאת אליומיה ללמסתעמרה, וכ׳אמסא רא נאח׳ד שי פאנאן באש יג׳י טו דיאל אלאמל.